Oyi ro oma diya to mɛro ho mu diyaro benɛ a wesin mɛ na apo mu diyaro be wiyan ta bani bere nɛ ani'a sin a wi naso mɛn ya mina a me a woro ra <hesitation> ni diyarobe nɛ wesin na ma tete o ya i diyara me to mɛro a me mi yezu-kirista a mi yezu-kirista in ya diyaro ma be cururu abe a muyɛna a han sire boni a muyɛna han dinɛna sire boni a muyɛna ba nicozo ba nicoza tawɛ a yi <hesitation> nibe kɛsiyonɛ ɛnɛ iye abe mu'a benɛ mu wenu do kwa